ہندوستانَس منٛز چھِ وُڑوٕنۍ جاناوارَن ہٕنٛدۍ لَگ بَگ اکھ ساس ترٛےٚ ہتھ سَتَتھ, قسٕم، یِمَو منٛز اَکٲسی مُلکَس منٛز مقٲمی چھِ۔ ہندوستانٕک وُڑوٕنۍ جاناوارَن ہٕنٛدۍ قٕسم چھِ شُوُہہ, آرڈرَن تہٕ اکھ ہتھ ژۄداہ, خاندانَن منٛز درجہٕ بندی کرنہٕ آمٕتۍ۔